Ny fomba fiasan'ny climatiseur hampangatsiatsiaka ny e- efitrano dia misy bokotra tsindriana ao amin'ilay climatiseur mba hahafahana mahazo an'ilay hatsiatsiaka ao anatin'ilay climatiseur ary koa izy dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra.